केसांचे सा सेमिक वा नॅचरल रंग असता, पण हाळी खूप पर्याय असआं आनी आमी आमका जाईं तसलों केसांचो रंग करपाक शकता।